komiði sæl og verið velkomin í

á Grænlandi og fáum krakkaskýringu um jólabókaflóðið og nú verða sagðar

félagsmiðstöðin bólið í Mosfellsbæ sigraði í

var haldin í nítjánda sinn síðasta föstudagskvöld í liði voru þeir Bjartur Snær Böðvar Scheving Valtýr og Arnór Dagur sýndi beint frá Fellahelli í Fellaskóla þar sem keppnin fór fram þar var mjög mikil stemning meðal áhorfenda eins og venjan er í dómnefnd voru Sölvi Blöndal Árni

Matthíasson og Sigga ey sem einnig tók lagið aðrir sem

vísindamenn hafa fundið risastóran gíg eftir loftstein á Norður Grænlandi myndaðist líklega undir lok síðustu ísaldar fyrir um tólf þúsund árum fannst undir um kílómetra þykkri íshellu og er sá eini sem hefur fundist á jörðinni sem er hulinn ís danskir vísindamenn frá Kaupmannahöfn fundu hann árið tvö þúsund og fimmtán þeir flugu yfir jökulinn með því að beita tæki sem kallast jarðsjá

gátu þeir séð betur vísindamenn segja að loftsteinn sem var tólf milljarðar tonna og kílómetri í þvermál hafi skollið á jörðinni það hefur verið mjög harður árekstur og haft mikil áhrif á líf á jörðinni en Sævar þú sagt okkur eitthvað meira um þennan loftstein

er stórmerkileg uppgötvun og steinninn sem rakst á okkur fyrir kannski tólfta til þrettán þúsund árum síðan var úr járni eins og þessi loftsteinn sem ég held á hérna en hann hefur verið kannski tvær á hæð eða svipað og ein Hekla sem betur fer eru svona stórir árekstrar sjaldgæfir vegna þess að ef svona stór steinn rekst á jörðina þá hefur hann ekki bara áhrif á veðrið

á jörðinni á hverjum einasta degi falla kannski nokkrir tugir upp í nokkur hundruð tonn af loftsteinum til jarðar en flestir brenna upp í loftinu sem stjörnuhröp og mynda bara ryk vegna þess að lofthjúpurinn okkar andrúmsloftið verndar okkur en ef við viljum að það fari ekki fyrir okkur eins og

eins gott fyrir okkur að finna þessa steina áður en þeir rekast á okkur og læra að bægja hættunni frá nú er sá tími ársins sem flestar bækur koma út

á Íslandi og hann er stundum kallaður jólabókaflóðið við skulum kynna okkur nánar hvað það er á Íslandi eru gefnar út mjög margar bækur á hverju ári og flestar þeirra koma út einum til tveimur mánuðum fyrir jól það er kannski vegna þess að bækur eru mjög vinsælar í jólapakkann á hverju ári koma út svokölluð bókatíðindi sem er listi yfir flestar bækur sem koma út þar eru þó ekki alveg allar bækur og oftast eru gefnar út fleiri í ár koma aðeins fleiri bækur en í fyrra miklu fleiri raf og hljóðbækur komu út og barna og unglingabókum fjölgar líka frá því í fyrra eru næstum tvö hundruð prentaðar bækur fyrir börn og unglinga og um það bil áttatíu þeirra eru eftir íslenska höfunda ef allar tegundir bóka í komu út rúmlega sex hundruð titlar af prentuðum bókum

Íslendingar eru sannkölluð bókaþjóð það er engin breyting á því í ár og greinilega nóg að lesa

sem fundust á dögunum eru sagðar vera þær elstu í heimi en þær gætu verið allt að fjörutíu þúsund ára gamlar þær fundust á eynni í Indónesíu þar eru bæði

og myndir af dýrum sem eru líklega um fjögur þúsund og fimm hundruð árum eldri en þau verk sem hingað til hafa verið talin elstu